Inkpemesego sɛka ti nɛra n tuni bii n tɔti dia bɔna di koosego kekeko puan suna gee nara ti a tara de la: A daana ta'am n wan bo nɛreba bii teebula zuu duma zo'e zo'e, ba dia bii ba daam la ba ko'om suŋa suŋa. A kelum ta'am tuna suŋa la da'aŋa duma la, bala ti ba wan ta'am zalɛ tuuma la suŋa suŋa. Le pa'asɛ, a ta'am kelum kɛlesera sɛla ti dida'areba la tɔgera bɔ'ɔra e gee sɔgesera ba sɛla la sɛla ti a ka wum. A kelum ta'am tɛra suŋa sɛla ti ba bɔta, se'em ti a kan ta'am ta tee sɛla ti a duma ka bɔta tari wa'am wa bo e, bala ti daaŋɔ kan bɔna eŋa la dida'areba la tiŋa suka.